Koa aminakà zen̈y izy zen̈y tain̈a ny araiky maiky tain̈a ny fa setry. Aviô karà ataony misy vahiny mety raha miavaka ely zen̈y raha atô tsy man̈ino fa koa atô matetiky zen̈y tsy pare lay fandian̈ana. Fotiny efa lafo aviô Bòakaio amizay ze mety tsy araka fandianan̈a isan'andra.